بحس لما الانسان بيبدأ يكبر وعيه بيزيد بيبدأ يفهم الحياة بشكل أكبر بتحس كده إن همومه بتزيد ، إنه بيبدأ إنه يحس إنه مسؤول بقى عن شغل عن مال عن أسرة عن حاجات كتير أوي ، و احنا صغيرين كان ماما ماما و بابا هي هما المتكفلين بكل حاجة لكن دلوقتي لما الانسان بيكبر بتتعقد الدنيا أكتر